Laha ty fahaiza manoka tokony hanana azy mpandroso hany amy hotely rey koa zany, tokony tsy miavonavo zany ndrozy, tokony mahalala fomba sady tsy miavonavo, tokony mitsikitsiky avao, mahay manambitamby clients. Tokony falifaly zany e, fa tsy mimonjomonjo miavonavo, manao asan'olo tsy mahalala fomba rey. Uhm.